قرية صغيرة، أحب الهدوء والبساطة. ما أحب الدوشة والزحمة و <hesitation> كل شيء. مع أن المدينة الكبيرة راح يكون فيها خدمات ومرافق أحسن وأفضل، لكن القرية الصغيرة أفظل في الهدوء والسكينة والبساطة.